"اهم حدث غير في حياتي كان في اني انتقلت نقلت السكن من قرية لمدينه بعيد وسكنت عيشت لوحدي واتعلمت حجات كتير في الرحلة ديت وكونت صحاب جديدة ومعارف جديدة وعلاقات جديدة وقدرت شوية اتعلم اعتمد على نفسي اكتر و <hesitation> اني اعيش حياة كويسة شوية"